जो अमारे मसूर के दाल हा तेतुक अमें अघ्याग भीग्ये करु । तब अमें छनका लांदे तब अमें तेतुक छनक साकु । अपदे प्रेसर कुकरन्द डालदे । ताई पाकना देंदे।